تنيم الطفل علي ضهره، تبتدي تحاول تحافظ ان انت متسربش حاجه لأن بيبقي ممكن مليان، فتحاول تبقي حريص وانت بتفك، تفك من جنب واحد الأول لحد ما تطمن ان الدنيا مفيش فيها حاجه، بعدين تشيل تلحق علي طول تنضفله وتلبس اللي بعده علي طول قبل ما يعمل اي حاجه علي المكان اللي انت بتغيرله فيه